<noise> <hesitation> hatua jakwanza kama vivona imipwa sana, wivona mepo! jitue <noise> nyusana imipo, <noise> unongi uswali likoti, uswale ilikoti lisito, apyawive uswalile likoti, unongi, ama kama utumila idawa, utengule ukumila idawa, wimira wimira wimira, ili ukokolo umuda kutengulaukunyira, winyira winyira winyira, winyira patare sana <noise> unyira kuvubali vutare. Winyira winyira winyira, uvuzidi ukunyira ukunyira, imepo jise jige ukupungula. Kwahiyo wowinyire imepo jira uvujipungura, najove uvuzidi ukuvani ningusu, imepo jitengure ukulumwea, ukuuma kwahiyo vyumunu uwivona uliningosu. Yaani nautetemeka, i- ingosu munsile mu- munonge, kwahiyo avajitu vikutuvula vita kama uwivona mepu, itabidi ihatu jakwanza ijakwanza kama nauvomba amazoezi moja. Wivona um- u- unongi wu- witoka, witoka yaani utetemeke umuda intali, kwahiyo jibidi, ijibidi uvune twidalili syo sikutengulila uvombile amazoezi nufanikiwi. Uvomile isinu isindi nufanikiwi itabidi unongye, u- unyire kusibitari, ha unaune undile kusibitari kama uvao labda uvao uvutamu. Labda kama utetemeka yaani kama utetemeka vita labda maleria. Kama sio maleria ivona vita uvawa matamwa amatamwa akangi. Kwahiyo jibidi, tunao niumwe isyo sili sitengola, itabidi tuwai sana kusibitarim. itengula kwane atua jakwanza, uvomba amambo ago uvomva uvomba uvomba utengua ukunungye, pyawiva uvombile utengurya uku utengura ukuvomba amazoezi, uvomba pambele uvona uliningosu ulini.